पेंगुइन के पंछी मानल जा सकेला काहे से कि ई ज़्यादातर पंखी वाले मापदंड पर खरा उतर ला। लेकिन ई अइसन पंछी हो ला जौन उड़ ना सकेला ई ज़्यादातर बर्फीली जगह पे पावल जाला।